نعم الأفراد لازم يملكون حق اختيار البلد يعيشون فيه, هذا حق أساسي يعكس الحرية الشخصية ويعطيهم فرصة يحققون بها أحلامهم, كل واحد له ظروفه وأهدافه ولازم يقدر يختار المكان اللي يناسبه, والتنوع الثقافي يثري المجتمعات, ويساعد تبادل الأفكار والخبرات.